<hesitation> hukalikha khulwo shinya fwe banakenja nomba khusia muibanga kenya shinga ifwa abaluya khulondokhana nende kimila yefu mundu namenya kenyekha amanye nolekusanga eshindu shiokhuranga kama ebuluhya wefu omuluhya noli omundu musatsa kenyekhanga uimanye oli omusatsa kamili nomba kata noli mubashio tawa haya noli omundu musatsa kenyakhanga uimanye oli omusatsa kabila shii na khulondakho ne khushiriranga khurio abaluya balala khuwayebiriraa chokhulia sichiraa kaalekho sasa khwaenjira tsa mubiokhulia bie sahino nomba ebiokhula bia amaduka abandu shikhuriraka lisutsa shihuriraka murere ta shikhuriraka emiro tawe shikhuriraka kata tsinderema tsifwa tsia khwarumushiranga tawe abandu kwaanda mutsifwa tsili short cut shinga abaluhya shia ndololanga anyuma alia liri kama likhubi nomba omurere lulanya kukhu nomba omwana omurere kwa khalambusa nomba likhubi orangee aree khumbasu nomba khulutelu kurange kulumbe kwanza kukhila shinga kuniala naasherekha omusherekha kukwe natukha otekha tsifwa tsilia naaliakho naurilo bulahi sana lakini abana ba sahino khulwa khuba shibetsibungwa ta kata tsili tsimena tsimukhayaa khutekha nolia noosala. Okhutekha kwa short cut khurali okhutekha kamili tawe anyuma yaho kukhu batakhanga tsimena babukulanga tsimena nebabukula mgongo wazi bakhabukula mugongo wazi beenya khuteekha na tsimena mgongo wazi kulatekhwa kutsokasibwe ne tsimena nibetsa baramo musherekha walukhange nolia nobusuma sololakho omwoyo kukhusiekukhaa nosala tawe lakini khulusa sahino helo abebusi sibaechesianga abana ebindu biene bibi ta abana basmianga kachiranga abana befwe abakhana nende abasiani omwana anyala khustuka omwana omukali na omukhana otsie osome oruree munursery achichia lisomo liakhabili achiake ebilesi yo khurenga mbaka ya munane amale abwene yatsie asome eshisoma shia sekondari arule liokhuranga mbaka liakhane lwa aruraa laa aruraa abwene yakho atsitsa mucollege shiamanyakho eshindu shiosi tawe noheli papa nende mama mnyarirangwa khokhulwa khube mwabandikanga abakholi ba munzu ba batekhanga ebiokhulia mulia omusana omukhana lwa atukhanga atsia mbu yenya okhutekha shiamanyirekho okhutekha eshindu shiosi ta shiumakho shiamanjirekho ta omusatsa naakula tsifwa fulani tsia ateshe shiamanyire tawe haya shinyala khufuka busuma kata bwa abandu banne tawe sichira shi siali siechesibwa tawe. Okhutekha kwa short cut khurali okhutekha kamili tawe anyuma yaho kukhu batakhanga tsimena babukulanga tsimena nebabukula mgongo wazi bakhabukula mugongo wazi beenya khuteekha na tsimena mgongo wazi kulatekhwa kutsokasibwe ne tsimena nibetsa baramo musherekha walukhange nolia nobusuma sololakho omwoyo kukhusiekukhaa nosala tawe lakini khulusa sahino helo abebusi sibaechesianga abana ebindu biene bibi ta abana basmianga kachiranga abana befwe abakhana nende abasiani omwana anyala khustuka omwana omukali na omukhana otsie osome oruree munursery achichia lisomo liakhabili achiake ebilesi yo khurenga mbaka ya munane amale abwene yatsie asome eshisoma shia sekondari arule liokhuranga mbaka liakhane lwa aruraa laa aruraa abwene yakho atsitsa mucollege shiamanyakho eshindu shiosi tawe noheli papa nende mama mnyarirangwa khokhulwa khube mwabandikanga abakholi ba munzu ba batekhanga ebiokhulia mulia omusana omukhana lwa atukhanga atsia mbu yenya okhutekha shiamanyirekho okhutekha eshindu shiosi ta shiumakho shiamanjirekho ta omusatsa naakula tsifwa fulani tsia ateshe shiamanyire tawe haya shinyala khufuka busuma kata bwa abandu banne tawe sichira shi siali siechesibwa tawe. Sasa wakhaola munzu mumwe shianyala khuola bise kula aruye arulie inyuba ilsba tae lakini naba naakhalonya omazoezi kene kano kata niatsa wuusi shimuitsakhululao msikhatsinyia tsikesi nomba omusatsia alalamikanya omukhano wakorwa khutakha biokhulia obusuma samanyire tsirwa siamanyire buli shindu siamanyire tawe mpaka lula tsa bitsa mbu mutsie mukolu shiokulia mohoteli muraa muhotpoti sichira omukhana nomba omukhasi wakorwa okhutekha ibwo no bulamu butinyu mwenya museshasia obana benyu mwerhesia abama benyu batsistaa okhumenya limenya bulamu bulahi obe omundu wa kunyenyekea nende khuchererwa nende okhuuria nende okhutonda esheria pasi obulamu bubwe bulatsia bulatsiriraa bulatsia khuitima abandu bayingana nomba abandu bamanye nabololonga obulamu buli butinyu balala banyakhanaa balala baekhala mutsijala sichila sibachereranga bahulilaa ta bahingano lakini noli wo khuchererwa nende okhulonda esheria nende kimila nende okhuhana oluyali nobulahi example shinga sahino erwe shinga anyuma yahoo khwakhatukha wakulananga nende omundu mutukhu imbeli wasinjilanga khunjila kando obire kwanza kho okalushe khuunjira ochirake khutsia lakini abana be sahina leru simbaechisinjia ta. Omwana akutanaa nende mundu mulukhu yenya babisane mbaka batuyane ambapo shikala amalahi tawe kanyekha omwana nalutsi omundu nali amatukhu nai imbeli kenyekhanya omwana yeekwenye yakhaekwenya omundu uno abire khumwana yuno naye atsirire nende khutsia lakini sahino abana sibechesibungwa ta haya sahino abana bakhana onyala khuba yaoni khulondakhanaa nende kimila singa kwacha tukha anyuma yaha woli notsererungwa no musiani wehipanga abandu bwena yaho muibitse murwane mubisanga lucheri lakini isa ino abana ba sahino mukhana nasarerwa kata papa niyetsa mama niyetsa shialikhu nende obumanyi nende ayibu yakhulola mwibusi olabalolanga bali khumakhiba kabo kumukari tawe basinjiranga butsa ne bahoma muwe mpaka mwibusi abirakhu neba tsa obwane yahoo ori kho kenyekhanga abebusi mucherera abana babe nande eheshima okhulo ndokha nznde kumila oaugabe amaisha kokhuiyechisia mbu beholewanga khulwa khuba bali muheshima indahi nombe neheshima imbi babe abandon ba khukumbela bamanye mu heshima indahi kho bulamu buitsa butsirire kho naamakhuha amanji abwene yahoo ko khunyala khuek khulwa abaluhya naomba ko mukari lakini embaraa andorilaa abwene yahoo na amanji khandi khubole lundi.